Ny fomba fiasan’ny sitilô zao anoratagna, anagnôvagna sary, misy olo manô sary, managno sary amin’ny stylo igny koà. De izy aminje maro koleragny, maro lokogny, maro karazagny njegny i kolerahanazy. De anondroàtagna <hesitation> anôvagna sary ih, anipitsipiàgna rahà, maro, maro raha manjary ampiasagna stylo.